Raha hoe atsasak'adiny fotsiny indray no ananako andrahoana sakafo hariva an, <hesitation> dia aleoko angamba mikaomandy any amin'ny hotely. Izay no tena siora hoe <hesitation> azo ilay sakafo sy ampy ho an'olona dimy fanampin'izay ao an-trano izany. Dia maka kaomandy any amin'ny hotely an, dia iny koa amin'izay izany siora hoe <hesitation> mahafa-po ny rehetra e. Tsy sakafo maimaika fa mba sakafo <hesitation> araka ny tokony ho izy tsara.